Raha hoe sakafon'olona dimy karakaraina anatin'ny atsasakadiny izany dia mandrehitra afo anankiroa izaho dia ny ilany asiako vary andrahoako vary efatra kapoaka, ny ilany anendasako saosisy atsasany dia mandrapaha-masak'izay aho manao lasary maivamaivana dia vita izy ao anatin'ny atsasakadiny